Enta' mbesxa refrigeradora' jwa'na nak cho rxin xin naka ntayala jwa'n bay', jwa're nak rxiney pues, nde depen mbesna xe mbesna loo' men lapa bro lapmena ptata men yala iz lud tobley tata benta par nawuega nalza par jwa'n yala pues nryata nak rxiney ngeta cho zun ka jwa'rea.